Injé siwato sanja iŋotmé nufuk soniyee futook surubo, mais san injé ijumé iŋoot nufuk imbi iyaméén, jambi iyuhohul bujoom gaŋohoom jambi gutiiŋ, siwato soniyee futook sifojiir, sa siwato usé nijumé iŋoot nufuk niyaméén imbi niyuhowulo yuhowulo bujoom iju ñé ikaan gujégoom gaŋoot bayogintoom